हाँ, वियतनाम को इतिहास भी गणो संघर्ष भरो रहयो। वियतनाम पहले फ्रांस को उपनीवेश रहयो। उ के बाद वह नाइन्टीन फिफ्टी फोर में लड़ाई करीका फ्रांस से आजादी मिली। फिर ये देश एक उत्तर वियत्नाम और दक्षिन वियत्नाम में बटी गयो। नाइन्टीन फिफ्टी फाइव से नाइन्टीन सेवेनटी फाइव तक वियतनाम युद्ध चलियो। जीकों अमेरिका और बाकी देशों में शामिल रहयो। आखिर नाइन्टी फिफ्टी सेवन में उत्तर वियत्नाम जीती गईयो। और पुरा देश में एक सोशल रीपब्लिक आफ वियतनाम बड़ी गईयो। इनी युद्ध में वियतनाम का लोगों न। <hesitation>